اكيد بختار اكلتين مفضلتين بختار اللحم وبختار الخضار اي نوع خضار اهم شيء لان الجسم اكيد يعني يحتاج للحم والخضار عشان ياكل يتغذى ويقوي البنيه فبختار اللحم والخضار اكلهم على مدى الفرصه المتاحه لي يعني هو افضل خيار الخضار يعني يفيد الجسم يفيد الجسم يعطيه العناصر الاساسيه